Taka kɨtɨ luli ka nchákana jin'ana suni kɨtɨ luli a suni ka suni ku ntaú tu iniotɨ chi kajɨnitɨ kɨtɨ ka kutɨ achío koó kajinitɨ suni ka ta'anti ja vɨjɨn kata'anti ja nɨɨni, ka kusɨɨ initɨ; lusu chi ka skuikóti su'umaatɨ ja kusɨɨti in jin'ó te yoó chi nayiu jinayo chi suni tu juku'un ɨnɨ'ó nuu tu'ún ka ka'án na jaáni ini kɨtɨ luli'un, vilu suni ka ɨ'ó ka ɨ'ó kusɨ initɨ jin jin'ó suni a ntitoyóti nu ku'ayo stá keéti, ku'ayo ntucha luli koóti te kusɨ initɨ tu tu staán xa´ánti yo te nu tu suni staánti yoó, ji'anti nuyo ji'anti taka kɨtɨ suni nu in lanchi luli xi rii ka kaantó suni nu suni kusɨɨ tu inɨ kɨtɨ luli un kotoyóti chu'unyo ja keéti kuayo ntucha nuúti ko'óti te kusɨɨti, xintikɨ, kuayu taka naun kɨtɨ kanchava'á suni ka ɨ'ó ini añuti suni kusɨɨ initɨ jina'ati, te na kótoyoti chi ntaú suni ja ma ja tu ku ka'aánti yuan tu ku natu'unyo jintɨ ko taka ja ka sa'ati a saá luti soóti a skuikoti su'uma lulitɨ a kanitu nta'á lulitɨ suni kainstu'únti nuyo ja kusɨɨ initɨ jin'ó yuan ko suni na kotoyóti.